Lamak kal so na esa kokolak no esa so na ala pake sinyal halak, boma sinyal esa nonok al dele. Boma esa bae fe esa nana'ak fo esa bae fe esa nana'ak so na esa kokolak no sa ndia, pake sinyal-sinyal sila la so.